Hmm ibi dumo koai be apu krakra mie be̱ apu elem tomkon yeri pakabote idana menji na kuro nai toukri alapu mke alapuna mie si̱n be apu mer ini ane koakta mie be ye ame gote alawo si mie ku ma inbai hmm alawo so̱ mie simete ye mie akpu ane kra kra mie be ye mi tonteri me bu elem yen na edana menji un kruro nai be tonkiri ye pakam bebe minima be alapu obuama alapre oti anisutri ama me bo asambinima awome the sibi dawire be bo brabu din horké be bu bra bas ors sinba ghorno na ma pru na sin ba in legiba obe wa dingi o miye mie pembe apu bo dugo epriyeo inde oke an eribor unigou goye goje bi bi bi bi bi bi bi ke anigba goye goye prie fanba ibi ke ani gba goye goye pri famte bebe imeni pri so unbewa dig, mie me mre ani sime ai bi bra mue me mie an sinne nivoi bra ini ma ani saki krakra ani saki emi te in paka bo te ye dugo kuma gboso toru furuma ani pri ya. alem saki be alapu ma ini ibi ongono legija, in se̱ fiya, mi elapeni fiya te dein mute obuama me dig̃i digi om̃ha be̱brabu ane inke obuama bu angai beye. Kuma moky be alapu na konsini kini me ke silbi da wise be apu na ini kratkan bai ma bi afori inti waibe faje ona awome fiwaibeye si ke ibi sin be̱ alapu ane mokou me bu amibeye imbari mete kta kra ke kratkera piriya sike si periya kim ye yekuma too totu da satri te dugo te ke mbo pri, ida or ingi o spaka bo o igbigi pokio miete alapu bar anate ibige he ubuje simya si smya mi gba goye goye una furo binbar ke anga age te ayeri nimi wire be ye mapu na mape wari munna alawo emi omongibo emi te ani be krakta nini wire be bo meni bifietoia antos nini wise ye me menji baa mbo bafiebin umbo loi fie amma ani alabo be bari igbigi ke inbo prite enbs. fibir gote mos weni si̱ me bu tai ba ani saki iyeri si bu oko sime te bra ke ini mi wiré bu oko me ke tau wiré bebra iyawome. Ina ke buo kuro ma ba ani sinue te ke iyi wiré be awo̱ me pri wai bebra? Iyeri si̱ ke ibi sin be tombo ba jnmo so̱ ke iyi wiré be tombo mie kuma ani tobra sive te ke upri ba, yeri oko sune te bor the nimi wire mieme shiya be ye chiya be ge the ebrya be anga bu kuro mea bia, i si̱ ke si bu ku roma bin agbige polas bibio akaka ha a tomi gote wabar mete wana ama me bo dein youa-a tulos si mie syen inges jéné jèné mi mbana dno duai ya mie igbo fea kuma itubo me muba inbana pele te̱ ke boba imeni otin friwa, atus me bu inji bate ke bowa mu oho la be tus yen ingibo gokite fina. Tyen ingibo meni yiwise be tuwa gholaba munoso eyeri urinpu the bio ba fiei ma yeriya mire bicarbe bo treo mui te une aru <hesitation> aru fete ke bo ubo unijebo prim igenyamo. Ibofa tamamo teke te ke ani tuo me pri muno so̱ tamunoso. Boko firnjo te ke itno pri nakra nakra iyeri ingres ane bra na nyi wiré be tuo me <noise> deri pakamai munosо̱ omute mu furu ani ofori be̱be̱ i etebo tub amu te mu ama menyi, meni abeba mie pem-be bo tuo <hesitation> mi alalimebo <noise> in bra atubo aru su̱n ke bom nama the bom lae ani so bai āyi ke bom iyeri ane ayi ma iyernya saki, ane tko si̱ ke iyeri bra nn eseni akalu ke iyi wirè be tuo me to lumen, yeri mgibo ayeri dabo ane esenia atratu jen iyi wirè me tubo me bai mimo so tubo me te me fourubo ifi okw sime te tom burn on ane moku wa angai beye and satri eyeri tus so ingi si the totu mar so̱ yen betion wire numoso ingi ma ke store mai ye owu styringi bem mmunoso me te mu a mija man-dilão ari menji ya be ama ais bem ujer mu muntelligibles aura menji bo te ani ama menje drumo me goju oferi te imiete mu wai bra ofori i yeri ingi. Yeri tubo, me ungi be munoso <hesitation> ikiabo ke bo fiye iyeri ya mo iyeri ya mo iyeri so mu ámá minji bo ingi ma be munoso arimat ati adi wori so̱ mu ama me manji bo te oke funge oglo yeri ama murgi me la te abra bo ok, ane me exesi tombo goye gaye mi tombisi mu ami na bu ebi te amına bu ke tamumo dimo bu kuroma ike weri te he ya mie ayi mee was bon because bi banimibo-ofori tomi memigba goye goye ebi te anga si̱ tre si bu kurima ibi ke ibi bu kuro ma mie own itubo mie itua eteri itus yeye owu si̱ ye arani si̱ me gbai ani si̱ gbar wens two sutar laba? I ani si̱ gbai wenii te ani mue ikuro ma wai anga niaui? Kalabari bem munoso tombo amina sọnọma awome digi bam bibi botro amina ghor anlas digi pakambo <hesitation>